أيوة، من حق الأفراد يختارون البلد اللي يبقون يعيشون فيه. هذا حق أساسي مرتبط بالحرية الشخصية، ويسمح للناس بالبحث عن فرص أفضل. سواء من ناحية العمل أو التعليم، أو حتى نمط الحياة. كمان، إختيار البلد يساعدهم في العيش في بيئة تتناسب مع ثقافتهم وقيمهم. لكن في بعض الأحيان، القيود السياسية أو الاقتصادية ممكن تعيق هذا الحق